Ndumudu me wehiaru nu budu kponu magaru wuru taa bu ndumu-odu nnem nu ndam yeru kpo ma nu owehia nu badu. Ndumuodu ke muko jiga nowo tan dutaan. Nwomhawowo ke keyemem nkpaheyeshi agwu le kpo mejiri ji mruahua okala okalavkembbu ido, nbom nyeido kem olu ekile nmenleoka Ihe ndumudu elekem yuru kpo ma huraru. Nu nhe gbasuru kpo begala jikwaru ehua meruma nha okasi nzim Ndumuodu meen nu ndah duru ya-Ihevmeru mewom kpa me uloru du kita Nbumbiye udobbiaya nye oka. Nnem nu ndam mako beri ale udo be bia ele oka kpo mahuhiagu bakako nuru mekao, Nweren nye berere Idayio nweren nye berere Ikunaya okaoo Ime ka Ime kari mekari mekairoo, kem wokuqumako du taan mehuna nweren badu nzim ye. Okuni oka ke ikweriru me. kwerila otagu bu nu nwuele oka nmenma ihe nu obu nhe nnem nu ndah kakununu. Nha mako ngba-siri Iwai nwhor muno badu oka, mono badu mene nhe ke qwesiru ke meyeya Iwai hakpa yea, Irikeyi rika, Irilekeyi rika oweru eleke nye elehisi anya nkwa jirin oweru ele yaka nkwem ke eleka jiri nu Iwhuruoha mezi bu nhuojor nu madu karu gi mezi obu nhuojor oweru owo owo ijime imedo ke isi yabaa. Eleke kamakoro nu beya kwem werike si ranwu si dibia be che-echiche ojor gbasiri be qbuhumeyi Ihe nu Iwai nshenhe Iyebe nye kini be meru nhe. Ndumuodu buruoma nyeweru nye yeya ndumuodu, kurbu ele-wen Ihe yanhe na akpaya mudu na abaa otu ojor oza nye nu odume ndumuodu or beyebedi nyeobu ndu-muodu, bediya neyweru ndumuodukam Ndumuodu yikwa aka nu ndu budu, ke ka nke ndumuodu nneyi nu Ndayi nu oduyi beri bedi, kita nwen nne nwen ndah. Obunu obu kita bu ha ma huyaru nne nu ndam ndibala oza nye vodume ndumuodu kam maybe nbehulem nu ohia, kita bu kpo be woru be zimala nhakam be kanunu nberiyam bu nhe me ganu wojie Uu nbram. Kpo melumakoru nweren yekpo munu nwerem ga nu wojiri nu oro, oka zanuohuhia nu oro, anowo nu udo oka zanuohuhia, nsugbu obula zinu ohuhia nha bu nhe elebad njiri nemeoka mekana nweren nu ka buhamejigu yeha mejigu mehegubechiham nezi owoberere makana sukwa lee nwohorgala nhaoo lee hamejigu, nmaru mako nu nha be heojigu, yakpo agaru wonoro. Ndumuodu maru nmav kazi kazi marunma kezi kezi oka ndumudu mene okwu nnem nu ndam yerume ma mako nkobu ndah kita niuna omutakiri nqweru mako ndumuodu kam neye omutakiri lee ka bu nhe nnem nu ndah kanu muoo yekpo magaru uvogala kpa ma kobu ndah now ka ayawogala, orunu ekile nu hama zimala odi kpo ayabunu ewhianu uru ma ele-enyimuro omuke ele-enyim eleke memagu nu obu eleanyi ndumuodu ka nu odume ma ele-lugu nwerenoo ma ele-nlugu-nweren Lee aga owogala nu oro nta ma udu huhia oweru eleke nw nwere bakanu nu be ziguome oyi, kaji me oyioo oburu nu oyi masiguyi, Inemebedi oyikam ineme gbadihia nu nweren nu omutakiri zinu oro yadu oro. yadu oro obia ome oyi ka nweren nyeriya, berere kuru whorga Ima nhe. Omutakiri ri Ima nhe nneri mahe nwo ri Idaziri nu nhe zi nu owu mayia nu omuo newen nkpoma oma eke di nu-oro yetamutamu Ihena nu owen Ihe ibitanunu be. Agwa ele ruka ziqweru Iwaidum bewehiaru zino ko-oyibe zi owo mayia nu nha be woga mayia Iwaikam, yokunha mayia gbube beyaha, nu kpo nnem nu ndam kanunu bekana nhe nukpa ke meqwuru Iwai owo-mayia mewokule be him nweren ma omutakiri nhe nu oro. Ele-enyi dum eleke ma-magu nu me fehiaru otu ngba ma-eleke nu me bu uku me magu nukunu neakanu be nu obiako ke nu badu meru kpa bu ayame kanu bu nyeruka, ka nu bu nye- ruka bu nhe Iye che-chehia nbu huoma Imemako nu oro, eleke nwen nne nu ndah maybe eleke nne be nu ndah be woru nu hashenhe ozinye durume odi ndumuodukam mehia nweru nne nu ndah nduru ndumuodukam mohumakala be naka makonube Lee nhe nne nu ndah kanimoo Wookpa ma kpa me wookari ma karime nta udo huhia odi odojinuya. Kalanu jiwa yolu nweren nkala jiwa nluo nweren mobu jiwa mekala oyioo, ke bu oka bu nu Iyamaru nhe nweren ri maru nhe omutakiri ri ke meru oyi nzi. Oyi buoma be meme okabu nu eqwani ele-ruka obiene nu nha za neme oyi okemegu lee nube vuguovu nu be kobu khichi. Yanhe masiru ndumu odu mega. Oweru ele iyeye ndumu odu megu. Oweru ele iyeye ndumu odu taa beme nheberere ekile nne kanime daziri nha me jihia okagba nu ahia nne kohugu nu ederizi ji nu badu nlulamogwu igbule badu ama <hesitation> Igweri le Isisi duwamaya Isi okobu nne bido ahiaya kam oka jiwa daziri nu ha Idaziride Ihe nu Ikene ndumuodu ka nne nduri so ndumuodu buruoma nha beye badu nye ke kwesiru nyeke ka nu anwaa yegea nye kasimakala egea sikpasia odi kpo ya nu chiya karu odi mako nhe ohuru nu ekile owwerua kpam